Alura, nurmalment i can a sun pi gros di ciat, i can a sun pi atacà a le persun-e, i ciat a sun pi indipendent e pi cit e parei